Diip ngu set dii savra ma alaua i da ra nin ma ngat taqurla. Tanban pra ngat da ra dansa ngat ba qiase. Diip magat da ra tra ngat da ra pasas ngat mra ma kabalayi. Ta pasa aa ngat sa mra Kabalayi da ra savra ngat ta mak savra ngat da ra tra ma. Kbalayi dra tu qi mra ma altaning. Da ra sistam pra qi. Kurla ma kabalaya mrama alting da ra sistam pra qi diip magat da qia guarlam. Qia guarlam ba qia guralam ba qi guralam ba qia guartam ba ip yase da nangasaqa qa tarvit namra ma kabalaqi. Katarl aa ba ip yase da ra ratam dii ra le ding navra ngat. Diip mangat dara mrangat. Ta mra ma kabalayi sa ruarl nama alau. T a mra qi da ra muqi raurl diip magat da ratra ma apilitkina da ra tatmat na ngat. Ta tatmat na ngat aa ba ip yase da ma qaqet tatas ma qaqet tatas ba ratas aa ba varlsat. Diip magat da ma ngarlnangi qia tra ma apilitkina ngana ma kabalaqi da qia mis sa ngat sa mra kinaqi. Qia quqmastam mat ngat diip magat da qiadan sa ngat sap ma avatki. Qiaman sa ngat sar ma vatki da qarlingat aa diip magatda qia tit savra ra lat prama slang. Murl i ama quatanut i ama quasik galut dii qarlut da uri sil bana. Diip uran ban pra ura qa ma res. Kurlura ba, kurlura ba yase da uri sil bana. Magat da ura rluavik ba qak kamaranga da kamit. Katit da qa mali rama lavu ba ban pra mares nagalta. Dap utba yari dii qurlura, kurlura da ura takmat na ura laquka lua vama qaval da ma damgi pra kinaqi rarlang. Ura de utmit ba simuk da kurlura da ura rlap ama luquka da ura takmat na ura man darlki dap urale dii askarl katit tura alau da ngana ura mastamna. Qurl ura da uratmatna vra ma madrlki ba varlsat da uratakmat nama leyi muk pa ma mandarlki. Baing sa qa ura alau baing sa qa ura alau ba yse diip magat da ura ba qak mra nas ba qa mak savra ura res. Karl tik na ura res sa mrama kabalayi diip magat da qa maksavra ngat. Diip magat da uri nin ma ngara, uri nin ma ngara ba ip parlsat da ra talmat na ngat ba ut tas da katia qarl lua va ma qaval i ging sura ma quata nut. Qatiarqarl i lue lira ura sil bana da tika ut man dii sav ma qaval aa dama damgi sa vra ma kenaqi rarlang ip ura skelim nama kenaqi i yatit. Ama lorlka qa vamas par ut dap katia qarl ut tas bai ip parlsat. Ip magat da qiani da ut mrirl sa mra makenayi ba qurlura da ura qaqnas. Qurlura da ura quknas ba ura quknas ba ura quknas ba ip ma opka da urarl guirl ba sav ura luquka i lira qurlut da ut mugum pa ura mandarlit. Qurl ura da uri sil ba na ba ip marlanas aa da laqalak mut da ut tit sa vuk sav uravat. Murl vat lungura ma taim de ama res dii quasik slap pra ngat. Ama qalanga dii qa navuk pr ngat. Da pat lungurera ma taim de ama qalanga vra ma alau dii sa qa sik, sa qa mit pit. Murl vat lungara ma taim ip taquarl lira ngu set sa vrut i ama gilta nuti quasik gal ut da iri sill bana dii murl dii ama pungi vra ma res ama da ma tingi dii ama malapki vra qi. Dap iara vat lungurera ma taim dii ama maka qamit pit. Ama maka qamit pit, ama praiska qamit pit pra ma res, ama alau. Ba qasa iara dii quasik magat ip ngi tal aqama sirliqi raquarl ama pun ini da ngia tit sini ik ngi kuarl nini aa nani ra guirl aa ngi guirl sa luya ma pangi ip katika dang i ngit sa ama. Malap ma ngarait nganaqi da ma ngarait pra ma res dap kua ama alau vat lungrera ma taim. Iara ba ip vip ba ngi i magat ip nginban prama alau. Lungera dii vat lungera ma taim dii mekla ma qaqet ta taksal ngat pat lungera ma taim. Ama qalun ba ma nat dii quasik i ama qaqet ta tak sa ngat pat lungera ama taim. Raqurl ama gi i ama qaqet ara ama qalanga vat lungra ip ta tas. Yia qa mas sitka savra yiari ama rluis i ra paikmat mra ma kenayi. Ratit ba ratit ba ratit ba ip yase magat ki na ma qaqet diip magat da ra sil bana savra ma alua ip ta nin banas dii ama qalanga darlaqas pra ngat. Lungura ama alau dii raquel ama gi i ngara tiarlat ama qaqaraqa aqnamba quasik magat ip ngiang ba us. Tika ip nngi ngang aa dii ngi narl ip ngia tas lungura. Magat da ngiat tara qalang da ngianban pra ngat. Ip ngiatas. Quasik ta quarl murldap iara dii bu ba diip ngit kuaridi dap nanai ngias ama alua ba ngit sagal giak dii nani ngas ama alua. Dap lini nan ama qalanga dii qa darlaqas pra irang. Quasiki i ama qalanga dii qa mamani ip nani ama qaqaraqa qan ban. Yari ama quata ra nin banas. Ta mra ra langingiap da ra nin banas. Ama dapguas nara dap ara langingiap ama dapguas nap. Ta mit ba ra nin banas pama avatki. Ta nin banas, tarnin banas, tarnin banas aa ba ip yase da ra ruqu nana ma, lava dii diip uru qut samat ura pilitkina ip katika varlsat. Diip quasik magat ip ura qut daqnag, sika dipp ta ratmat na ngat da dip taquatmat na mra ma kabalaqi ip parlsat. Tanin banas aa, ramit ba ranbanvrara res aa dip magat da ra man sa ngat ba yase diip magat da qurlira dara nin banas. Ta nin banas. Ta nin banas ra nin banas ba ip yase diip magat da. Qarl ta taqan brana luqa ma setka ip diip quasik ta gut da qang i mak mra ma kabalaqi. Dap dii ta ratmat na ngat mai ip savra mis ip diip tas i tlep ta varlsat ip kuarik ta varlsat namat lava ma langingiap ama dapguas nap i lira mrap. Tika ip magat da ra nin ara kabalaya ba ip yase da ma mangia da sagel era mastana i ranin ma ngat. Ranin magat b ranin magat ba ranin magat ba ip yase da ma mang ara samas aa dara tu ngat da ra tatmat nangat. Ta tatmara dap parana sitkalira ra ruqunana i vet da qurlaqak kamas da qang diip tas ip ta varslat. I vip qak ka mas ba varsalt de ama quat na qa dap ivip ba quasik diama nangi naqa. Ta qut savara mis aa diip magat da ra tas. Ta tas ba na tas ba ra tas, ba ra tas ba yase dik ama ama qunasiam dii qian barlsat namara yiana vim dap yiana rluaqa dii qatias kurliqa da qa tas. Ka tas ba qa tas ba qatas ba yase de qa kuarl, ka prap mra ma marlanaqi lira qa tas ba qatas napki. Diip magat da quranqun arlua yam ma guayiam gau, tika ngua mas era ba guayiam mas pat pat gu maki i da nguat tas Dap. Tika ip magat daqa nan branas ba qa nan branas aa ba ip parlsat da qa sil ma tika ngua tas ngat dii qatkias ka kak. Tika ip nani navavanu i vanban pra yang ama alua ba ip ta nin mangat da ra ninyang dii qa tra ngat da qa tas ngat. Katias mani qaqak aa i luyye mani qa mas aa ba qatika qa mas pat dii qatika qang. as para maka i da qa tas ba dangdang na qa. Tika ip magat da qa pos pra nas aa ba qati qa nan. Dii qati qa qak na lungura i qati lungura di ngara yiani i amas tras kap ngat ba quasik magat ip kua ut ba qak karir. Tika lungura pit pat lungurera ma taim. I ingit sap ma situa qina mani mana ma kenayi ba quridivra ma murlas dii amas res dii ngara tal salap pat lungera ma taim i ama alau dii ngara tal salap pat lungurera ma taim. Quasik magat ip ngiang iqua ngi ral a qama sirliqi i qua ama langangia dap kuayia qaima qasna pat gia qa ma malapka da rarlan nama alau. Qati quasik magat i iara dii qaki ngara tal slap. Ngi ngang i ngi tal ama darlarlas i ama qalanga ma slurlka i ama qalanga ma slurlka vat leranga quasik i ama qalanga ma gialka vat lareng. Ama alau dii vavit pra ngat dap ama atin gina ngana ma noodles dap kua yiama ilu du siku lungura di amas qalanga vavit pra ngat pat lungurera ma taim Quasik magat ip ngiara qani madan pat lungurera ma taim. Pra yak i utit mra ma kenayi da vra sangarl sa da ura alau. Utitba utit ba utit ba yase diip magat da qurlluri ut plang ura aralana da ngana ura olanim ama qunasim. Ura danim aa maqunasim i ut marim di di ut dikmat nim ba yase da ut sil bana ip nani urit ip ura van pra ura qa ma alau. Utitra ra ba utit ba utit ba yase da ut mraqan ura mami ba qiak. Ip magat da qatra ma alau aa ba yase diip magat da ura nin ma ngat ut na ura laviam. Quasiki quanas utra da tika ut na ura laviam i yiana nin baraqura. Ama ngarlnangi qa tik da qia tra ma alua da qiatdan sagat ba yase. Diip magat da qatika qi, qi nin aa suqur ut aa. Tika qurlut i uransingia dama asuka qa tu navat lina ngararlang i lira. Tita ura nan dii qi qiparl qa baraqut sa ura smqs. Qatkia qarl ut di qurl ut i ama quata i qurlira da i ransing da ura ngung da rasil bana. Qurls ura da qititka. a ngarlnangi qia ngurak mat baraqura qi nin ura lau. Qi rarlma i qitik nangra semak samra ma kabalaqi, diip magat da qi mak savra ngat da qianin ma ngat i qia tike qiatu ama kabalayi mramau altaing. Kia nin ma ngara dap kua qias sistam prangat. Kisistam ba qi sistam ba yase da qia tra ma kabalayi da sagal luya nania mastamna. Diip kia nin ama mastamna di nama olanim aa ngana ma orlani i lira utit mra ma kkenayi da ut dikmat na sa ngat i lirautit mra ma kenayi da ut dikmat na ngat i lir ma quata na ura ma ngaraqit nganaqa nut i utit raba ut dikmat na ngara da ut man sagat bara aa ura laviam da yiana nin ma ngat, yiana nin ura smas. Ama ngarlnangi qia mra ma orlan da yianas ngat navirl diip magat da qiamra ma olangi ara qalak da qia tu ngat i mak mra ma kabalayi. Dara sistam pra qi ba qia sistam pra qi ba qia qia sistam pra qi ba ip yase da sik ma kabalayi dii qia guarlam ba qia guarlam, ba qia guarlam ba yase diip magat da qiatra qi da qia tu qi ruarl. Magatt da ra tisavat nut aa ip maqasnas nut. Diip lira ura ma quata nut dii. Ama arlat pas nut dap utman saman ura lavia ba ma angariqit nganaqa nut ngan na yie na vimga ba ma angarit qit ngana qiam nut. Magat da ra ratmat i ra kut tama res aa sa mra ura pilitkina ba ut tas. Utas ba ip magat da ut tis ama tla seagal ura laviam da ut tarlvit da ut tit sav ura vat lina ngararlang i lira ura paikmai katika dii varlsat na yiqam aa ma lingiam. Yaqam dii murl vra ma taim i ut di ama quasik galta nut. Lak nut da ura paik mat, ura paikmat pa ma qaval. Utit ba utit ba utit ba utman pra ma orlki da ura rluavik ba qak aa talki i las qasil ip uran ip ura rluavik ba qak aa talki i las qasil ip uran ip ura vas ta talki. Diip magat da ut tit ba utit ba ip yase da ut dan pra ma orlkia mra ma talki da ura vamas damgi. Ura dikta uralal da urarlal da urarlumat pamgi nangat. Urs dikmat ta ura lal dap kua ama anarlit. Yak ka dick nasra ma anarlitka daqanga ba simak sagalki. Ba ip kia takmat ip kia tranas dap kurli qada matalki i qa kia qar; mani yia git aa da ma talki. Da madu qa rakmat na atalki diilua mana ma orl arliska. Dap ka quapki dii da ma aqiamaqa. Qu mu ama talkia dii da ma aqimaqa. Qatika ma orlkia dii ura takmat ip qiak ka ngang i manu sa ma angarlitka ip pa dii ka vamas damgi diip kia vaki manu da qia vak ina muk. Qatika qi takmat nut ba gurl ut ta qarla i quasik magat ip aqakang ip ka vuamas alamgi. Qatias na naqi di ama smaski i tika qiak ama orlka i ama smaska ba meka urining. Diip magat da sia lak ura qiak ama rluaqa ba qiak. Qa marlvit sa ma anarlitka da qang ama nu na quarl tamgi ba ip ki ngang inamuk da qa taqa mu ama anarlitka dara qamas. As karlka ip kia ngang ina muk da askarka qa tuqa da ra qamas ba bungbung aa da raqamas ba nangnang braia. Diip magat da ut mra qi da ura qua pat ma raritang dap ma eska dii qatkias ama enugulka quasik i galna. Qatika ut mira dii lira ureng ama dam ba nga rarang ana davut unit. Qatkia qarl uraqa dii madu qa mu aa tlal dii imanu vama qaval quasik i galna. Ip magat da ra quapat ma ra rilang aa ba ip parlsat. Da yia yiam yiana talki. Yak yam mra qi da qa maqi varlang da ut dan i urar luavip ba qak ka talki. Ut dan ba ut dan ba utit ba utit nap. a eska i ama enagul. Ngi mrirl da ngi kasik ura mrirl da ura kasik. Dap ut tit da uratat navranas sa ura vlamgi dap kua ura orlki. Yak katalki ba iv yase da qaki mas pra qa diip magat da sagel aa rluaqa i ut tat navranas utit ba utit ba saqiva yase sap yiak ama luqupka ip masmas pa rut di saqi nani mas parura. Kurl ura da saqi ura sil bana da masmas par ut da uran singa da ura sis navat lena angararlang ip sagi nani ura tal ura vlamgi. Laqalak mut yiani nap laqu ma laquka da urak ba yiak ka talki da qa tit saqi ique ut tit saqi. Utit i urak ka talki diip magat da ut tat navra qa da qaki utuana qi. Ut tit ba ut tit ba ut dan i qasa ma arlangi dap tika. Quasik i bat nut mra ma vatki i tika ama arlangi dap tika samna ma eska dii ama arlangi savarura. Da ut tal ama sutlam irang ip tika urasut da ut tit sa ura orlki. Utra ba samen ama arotka. Diip magat da utra qa sa mra ma avat ba urarlusap prayi. Ura rlusap ba ura rlusap ba urarlusap pra qi yase da ra dikmat naqi da uratmat. Ut matmera aa di ut mat mera savra ura girang ba qiak ka tit i qa tal avaik ama giqi da pak iv utit sava ura vat sagal ura lavu. Qati la quasik ta darlam i ut ti pra qarang da qurla i qatki la urak qa sabal mit i qa mra qan ut ivurit ip uravas aa tal pa tal pa ma qaval. Tika ip ut dan aa ba ut dan aa ba yase da ma lavu rakman sa ura i qak katal aa vaik ama misaqi yak. Utdan aa ba yase sagel ura lavu da ut tu ura mis aa da ma ngarl mamga qa tarlvit di siak ra qurl aa yiamanu i yiari mamuk da yiari m amuk ta kuiram ba ma vat. Ut di utman sa ura vang ba yase da ma angarlmamga qang ba qa nging mat ta ma mung da qa man sagat ba yase da qa taqan ama ngarl nangi ba qia sistam bra ma dulka. Qiasistam aa ba varlsat da qia tra ma mung da qia pas ngativuk ba ip magat da qiatra ma dul da qia pas nagat ivuk. Pra ma munga ovas mra ma altaing ba ip parlsat da ma arluqa vra ma dulka. Diip magat da ma ngarlmamga qa tarlvit daqa mit ba qarling mat tama qavet da ma marlan ba ngana ma snainlap ip nani savama sirlik, Qatik da qa takmat ta ma snaing giap ngana ma sel ba sap ma misaqi da qa tal ngana ma qavet da qa dan sa ngat ba yasi da qa ruqun ama ngarlnangi mangia da qa na sil diip sa mana snainiap ip ta quiram ngat mai. Ip magat da ma ngarlnangi qa marlvit da yiang da ma sil kina ra vuis. Qabingia ma egum aa diip magat da yia man sa ngat ba yase. Dap kasa ma dilka de qurlika vuk i magat, magat na qa ip diip ta tavama dull saravurl nama qavet ila yia ma ngarl mamga qa man sangat. Da lungra ma qavet de quasile magat ip ngia nam ga naquarti ga qa ma rluavik ba qak. Tika ma nangi qi yia qatakmat. i vet da qurla ngia nam ga na quarl tama quata. Meka lena de quasik magat kati i diip ngia krap ma quatka. Magat dama qaqet a tatap ama dulka ba ip parlsat da ra trama sirlik da ra tungat i muk, ama sol da ra tu ngat ivuk pra ma sirlik. Tatu ngana ma snaingiap mra maserlka diip magat da ma sol da ngana yiang ama egum da magal da sa get ama marlan dep magat da ra tav ama dul saravanu savra ma sirlik angar ngar. Diip magat da qatika yia tu nagat ba yia ti ngat ip de magat da qiatit ta ma marlan i la ma ngarlmamga qarak matam ngat. Dalira yia yiarmas prama qalung da yase da ngana ba yokav savra ma dulka uvas. Lungura de ama mestana ip nani ama qaqet tatas ta ma sirlik yiani navra ma dulka. Da ma ngrlnangi de qi esap nama qokau da ngana ma qalun i qi yarl mas prangat qi yarl mas prnagat nama quaritk kuariiki ama naltki da qi amu ngrivuk ba ratava de savangat mia. De ngana ma srlik, i saka amas, tamna i nani ama qaqt tas tama srlik. De magat da raquiram a ba vrlsat da vrls dam nama qaqat da kurli ama ngrlnangia di qivas tama quramga dap ma ngarl mamga da lak ma qa da qamit ba sada slang. Ba qat matna dep magat da qat dan ba yase sagal ama ngrl nangi qin anavis da qat aqan ara, qa taqan ara dep magat da.